E gn'hofantrano amigne ety de io zany arakaraky gne trano ipetrahany ezany gn'ofany raha tsara e trano da lafo mety any oamina roy tapitrisa any na mety ho telo tapitrisa any raha sara e trano fa raha ohatry ka antonontonony e trano da mety ho lasaka asasan'izay da raha ohatry ka oe trano somary ataosika somary ratsiratsy avao da mety amina ray hesy na telo alina dimy alina aty.